अगर हम एह मान लेइ कि हम एक हफ्ता के खातिर दक्षिण अफ्रीका जात बाटी ते हम ओहाँ के मौसम के अनुसार अपने सूटकेस में कपड़ा पैक कइ लेब ताकि ओहाके जइसन भी मौसम हो हम आराम से रही पाई। और साथ में छोटा मोटा खाइले पियले के सामान भी ले लेब ताकि हम्मे हर जगह रुक के खरीद के खाय पिये के जरूरत न पड़े। और ओह पँहुँच के रहे के व्यवस्था अच्छे से <noise> कइ लेब और पैसा रुपया भी ओतने मात्रा में ढा इले रहब जेकर जरूरत पड़ी। दुसरे देश में घूमे के खातिर दस्तावेज बहुत जरुरी होला एही नाते हर एक दस्तावेज जइसें आपन पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो और जउन भी <hesitation> लागि दस्तावेज उ कुल ले जइके भरसक प्रयास करब ताकि ओह जाके हम्मे कवनो समस्या के <hesitation> सामना ने करेके पड़े।